ʀʀodī ʀdīdəl n'an ʀodī ʀdīdəl ʀgoldu ʀnumā ʀdīdə ʀodī ʀdīdəl n'an ʀodī ʀdīdəl n'an ʀodī ʀfoto ʀodur ʀdīdəl ʀtrqita ʀodī bʀdīdəl ʀdīdəl ʀadèf tere ʀdīdəl ʀsah n'an ʀtrqita ʀamahol